Oxhena yuté atió iin yu'u katió, te yuan naketená chinayá'a chen tekodoná an yuté, katajian chetena mugre ní, nrio yo'o jan katá ngalaña iin yoo te nos niukala ndo ná ni, naxhichi te kuana noveena uj <hesitation> burrió uña burrió lo gtayo lo lavo lo tiendo.